Olona marobe no mandrafitra ny mponina ao Etazonia. Ireto avy ny kolotsaina mampiavaka azy. Ny olo- ny mponina ao Etazonia dia mankalaza ny fetin'ny krisimasy, ny fetin'ny maty ary ny fanatanjahantena ohatra hoe baskety.